يوم kudaty ademin nanna hosan teagai, ta hosan adem fejiro kota, kota shadoka fala, nalna menin darika nala waeda kir shaitani neia, enigiecha kota faliy, kota fala soghill gon joen ademri gon nachin. Odda fikon joe nalien, jaly nouegel nougeel damonekon alien, englag elin, jely nougeel damoni ekon adem alien, <hesitation> malay enga alagra, akterto adem jely nougeel damonieka alien, ala femonika yani khrbafeika salahin tan teaga engae.